Za zany magnano bazary isan'andro ai de mety eo amin'ny intelopolo isam-bôlagna ake zany za magnano bazary de izy ka mandeha bazary mandalo eo amin'ny efatra arivo na telo arivo akeo arakaraka le raha vidiany foagna zany.